hefur fylgt Íslendingum og hrætt börn til hlýðni undanfarnar aldir en því fer fjarri að nú sé gamla grýla dauð eins og segir í það má glögglega sjá í Norræna húsinu þar sem sýningin ég er grýla var opnuð um helgina þar má sjá birtingarmyndir

hérna erum við í anddyrinu að varpa upp ýmsum birtingarmyndum Grýlu speglast þetta við sýn listamanna

samtímans bæði á Grýlu sem sem konkret fyrirbæri en líka bara á þetta

þetta kvenlega afl þetta er eins og óður til

Grýlu sumir hafa valið að

hana mjög konkret og leika sér

með þessa hefðbundnu sýn á hana

óræðan óræðan ham eins og í verkum Önnu Rúnar Tryggvadóttur

hið óefnislega

táknræna í gegnum efnið en svo verður hún rosalega áþreifanleg og óþægilega nærgöngul þar sem hún er beinlínis eins og barnamorðingi ég málaði Grýlu þannig að hún er að borða barn hún er að borða það beint upp úr manneskja móðirin væntanlega sem gengur inn á Grýlu þar sem hún er að graðga í sig barnið þetta er mjög andstyggilegt að borða börn og hví ekki að mála það þannig ég er líka

að sjá hvernig grýla þróast inn í tuttugustu og fyrstu öldina og hvernig hún tengist

út frá sögum um hana hún átti þrjá menn sjötíu til áttatíu börn og var fimm þúsund ár með leppalúða og ég byrjaði að finna til samkenndar og samúðar með henni og fór að hugsa hvernig kona væri

í dag og ef við tökum kannski barnamorðin í burtu hvernig myndum við tala um Grýlu og hvernig tölum

sterka rödd og setti hana í nútímalegt samhengi um hana og hvernig við tölum um konur

um konur þá kemur þetta mál upp í síðustu viku

þær setningar henta mjög vel með þessum verkum brot úr daglegum amstri á heitari slóðum birtast lesendum bókarinnar leit að lífi eftir

hann greip hversdaginn á

um Karíbahafið og vann úr

bók sem er blanda af dagbók ljóðum og listaverki

hvað hún fjallar um en ég veit hvað hún er ekki og þetta er ekki ljósmyndabók þó að á hverri einustu blaðsíðu séu ljósmyndir þetta er

einhvers konar reynslusaga ég var nýkomin úr sambandi á þessum tíma og var á milli íbúða og vinur minn Hákon Fjalar átti skútu þarna við enda nóvember í fyrra

tek til hjá mér ég ákvað

í byrjun er ég tilfinningar sem allir upplifa að koma úr sambandi

í byrjun er kannski einhver gaur að reyna að leita að lífi eða hvernig sem

síðan hægt og rólega hættir maður spá í fortíðinni hvað þá framtíðinni

að sjá það sem er

takturinn þetta verður aðeins bjartara Halldór er menntaður myndlistarmaður og hefur starfað sem slíkur um árabil hann á að baki fjölda einka

og samsýninga hér á landi og en þetta er í fyrsta sinn sem hann gefur frá sér ljósmyndaverk þetta er myndlistarmaður sem fer í frí nálgast heimamenn skoða hús og leita að litum ásamt Halldóri koma Jóhann Dagsson Vera Sigurður Oddsson og Sigurður

Magnús Finnsson að bókinni það sem ég lærði af þessari ferð er

í sjálfum okkur við erum mjög ef þú ert niðri ferðu alveg upp oftast